Mu bera wure ho dimiyan ho debenu debenu non mi mu kwa oyi do debenu ma wa to mu beso cruru we a ɲanabo um un bɛ wo benɛ a extraordinɛr um mɛ bie wa wure tawɛ a we a nupɛ yi wo bun to ni debenu ma wemu veni a bun in wo sinon in bɛ wo benɛ ma hamani nu